सन् दुइ हजार पन्दरा मोर जीवन ति खास खास यादगार पलके रुपमे जुडल हे काहिकि सन् दुइ हजार पन्दरा सालमें मोर बेह हुइला । मै बरात लैके दुलहनियाँ लेहे गेल रहुँ और मोर बेह एक रात रहना दुई दिनका बेह रेहे । जेहमे की मैं दुल्हा <hesitation> बनके संघे मोर पाछे बरतिया आउ बरतियाँभर परम्परागत गीत गाइत, नाचत गैल रेहें ‌। जौन की मोर दुल्हा बनलके <hesitation> बात अभेतक मोर <hesitation> मनमे ताजा हे । मैं कैसे का का कर्नु उ बात फेक मोहके पता हे । मैं अपना बेहमें बहुत मेलके बुट्टि खबाइल लहुँ जौन की अबेफेक मनैभर मोर बहुत प्रसंसा करतियाँ। उहिक मारे <noise> जीन्दगी में दुइ हजार पन्दरा साल बहुत अनिबार्य महत्वपुर्ण फेर है‌ ।